Díto tɔɔ nɩŋɛɛ má dzɩñŋá sɩ ma sɔɔlí tɔ tʋyɛ dito tɔɔ tʋ tá gɔɔrɛɛ, tʋ táa fɛ álámɩná nɔɔya karɩ, tɔ tá bisi ñ gɔsí ŋtɩ mɩnísíɩ ñ yúkú tɩ, tʋnáá maá gɛ má tɩŋ faá-faádzé mɔɔ dzɛ, ŋná gaari, gaarií sɔkɔwá mɔɔ, bíɩ ŋñgɛ ñ fɔsɩ gɛɛ yáa, kpátá fʋsɩ kɛ ka tɔkɔ, bíɩ ŋñ gɛ ñ gnɔɔwáa, kpátá lɛ sikiri kpátá gnɔ kɛ. Ŋnáa? Ŋná sɩ ka tána wahála bɔɔ. Tɔɔ ŋná dito tɔɔ déyá dito tɔɔ déyá doró lɔ tʋ tána yɔɔya gbaró mɩnɛ, mʋtɔ na kúúka, bíɩ bíɩ ba sá fɛnɩ mʋtɔ lɔ ŋ kpáta yúkú kúúka lɔ gáŋ límɔ ŋa lalá lɔ ŋ dʋ bʋ afudzéñdzé na dañsá na yásɛ lɔ na kiipu lɔ bʋ kpáta lala, ŋ kpáta bu kúúkaá yɛ ka sóló, la dí ŋ mʋtɔ fɛɛ fɛŋtɩ bʋ tá bisi sɩ ñ náñsí ŋtɩ faala ɔɔ. Tɔɔ tɔɔ wáana tɔ tá gɔɔrɛ mɩnɛ ró yáa bé? Ɖaálaná na akúwá gnimo, abéé ɖaálaná na kubé gnimo. Ɖaálaná ñŋ gáŋ ŋɛ lɔ ŋ kpáta dʋ yásɛ tɛlɩ, bíɩ ŋ sólo ka sísí, bíɩ akúwá gnimo wɛ ŋdzaá, báa ŋ tadʋ bʋrʋ ró bɔɔ, kpátá fi tósi. Ŋ ɖaálaná lɔ mɔ ŋwɛ ŋñ tɔkɔŋɛ ŋñ lááyá, bíɩ kubé gnimo ró taa wáana ŋdzaá yáa, kpátá fi tósi, ŋwɛ ŋñ tɔkɔ ŋ pkínɛ ŋwɛ ŋñláádzɛ. Ŋnáa? Bʋtá sɩ ñ gɔsí ŋtɩ ró bɔɔ. Bʋʋ má wáana sɩ má dí bɩ ró lɔ ma sɔɔlí bɩ ró yáa sɩ kókó, kókó tána fitiina karɩ bɔɔ bíɩ ŋ kpála kɛ, kpátá lɛ sikiri ka sísí ka kpátá sɛkí kamɛ, ŋwɛ ŋñ gnɔ ŋñlááyɛ bʋtɛɛ sɩ ñ barɩí gɔsɩ batɩ baá lɛ bʋ kpínaná nɩŋɛ baáɩs aayí, kókó tána wahála karɩ bɔɔ.